Tokogny misy anjara asa mihitsy fanjakagna amin'ny fifehezagna ny fitondrantegna manokagna satria anjaragn'y fanjakagna zegny nametraka karazagna barriere na karazagna balise amin'olombelogno amin'ny olo jiaby fehezigny akao vô afahagn'nolo aby igny ee magnara-dalagna amin'ny alalan'ny didy, lalagna, fitsipika apetraka zegny afahan'ny mamehy ny fitondragn-tegna olo mbô tsy agnanognano foagna olo